Ngu set de savarama ma qalun, ama qalun dedura rakusarlm urakusrlm, de ama ngarl mamga deqa qatit da qa nanait tama qavali rang pa ma qaval katit bekalama qavalini dep magat dava riang ama time dep magat daqa marl ma aviski da ngan ma arapki, daqatit basavat tena ma qavalini katit baqarlp katira ba qarlp dep magat da qa tap mat pama mungisang. Katap mat pama mung daka tapmat denavariang ama mung. Katap mara denavariang ama mung dep magat da qa tap mara be parlsat dama nangi iatit dig qiditdait tiditdit sapma qalun sapma rurlis dep magat, kua iorlis ama qalunim da kuama qalun ama dapguas dia mit sangat ba semuk dep magat da qat dang dama qama sitka nam aviski, dep magat daqarat ama nat kratngara-be parlsat da qamit baqatak prama lat katak praiang ama lat beviase dese qamit baqavas be katle ama smangi. Da qatit kua qana angarlki dianavis ramit brarlap. Tamit brarlap nava rangat, be parlsat dese ramit bratak praiang ama lat tikuqurlira dava tak praiang i gua ratakmat nama galip mat etamali rama qalango. Tatmatna ma galipmat erarlp da ra tap mat dit mat, ditmat dep magat da ma nir laqa ama nir laqa katit prama sligia ba ianip dep magat, da qa pas ku a qa qavas navirl dep magat da qa mara qan braiart ama quata eterip tapas tia be parlvarl sat dama samanirang ama dilirang de ama ama nangina ratmatna. Amananina ratmatna era eratit pamgi delue rat matnata dep magat dramat naia be parlsat dep magat dise rasuqup leranga ilirama i madu tatmatna, dep magat dra suqup. Dep magat dava dratit savuk demagat drarling dama galip iratat pam ngat, tatat pam ngata be parlsat dra tanas ngat marama ama kabalayi dra rarl savara ngat tararl savarangat duqurli ngara samarlngi bep bigia napbang enilngil dep magat dra rarl na varangat dra da qasa mudu qamu vap niari ama qaqet itdetatdan, tatdan eta kut prama galip mat ki dra ama nangina ratu-tatu ama galip i ama quata ra kut nama qamasaitka lue as murl dequasik aqama beraina, da lue da murl dia ma mung era kut nangat dasagal ama smas. Seta kut prama galip matki be parl sat dama nangina navuk era tu be parlsat dratit sevuk, da qurla mangar lnangi vuk dia nin ama smas barak lura. Et nara tit savuk deratas. De nin ama smas iquai ama qalun eqarl tamit tam ngat navat luia ma qalun matki, eqaslue qasa maqarln nai sade ngitla ama qalun de de hu ama qalun ingarangingbat navara me aram ngararlang deqas dep ta tarl ngat eqasa ma qarlanangara dep magat qurli sama iuqungi dep magat dra tatluk prama a kun dramal tam ngat qua samarama ama tinam dakua ama kabalini dra rarl savarangat seka raquarl ama galip. Tararl savarangat a bep bigia da tatira bra tungat, tatira ba ama quatka qakut de magat dra tuama ama kun era kutsarlm era tatit dargarlam era tatu amakun dangarlam dep magat dava ma rladain angararlim. Da luia ma galip matki di ngi kutsarl amasuk marama altain eda mudungi pas dakua ngan ama, nion de ngi kutsarl ngat pa ma rladain ama rarlim. Ngana ma karakap engi rlasangat davurlvurl. Ngi nan ngana marlang pat luia ma galip matki, ngi kutsarl ngana ma qavat mi rlak dep magat, sequrlia beviase ngitle ama samangi vara ma galip dase ama nangina tatit tatmatna. Ama nangina ratmatna be parl sat daqase barl ngat de lue dip tuvas sama yoqan galie erama ans. Ama ans ka de qarl ngi kutsrlam bara qavin ngi na qa. Qataqarl ta quarl ama maraqas baqa. Ati qarl am anska de luqe katas ama maraqas eqataqarl naqa tit baqa tiqarl e ngi taqa brlain ba quasik ngi was i quasik masmas nangi, de saqarl nana qatas navirl, ngiatira, dengitlu erang nang bat sak mangat. Dep magat da. Kurlia be nang bat sak mangat a dingitlu ama eqasa ngalngal tam ngat deqasa maqar lana ngara dep magat dia qama lotuqa duquina nga valang luqa latu qa nani sasak luqa arlang ama lotuqa kua ngia sel saviat ama galipki sapma lotupgi nani ratamat nama lotu evarai de ngia rakmara naram ngat it nani nani ngi sel. Maquqtara selangat dra mat selangara dra quap pamatiap dep magat dra tatitmat dep magat dra ditdit savarlvas dra tit sangat savuk sapma vatki dra ama nangina ta tak mat pat dabaraq ama quata dra ditpat be parlsat tatdan a rama kasik ma ngarl mamga qatdana rama kasik katit ba qa manait tama kasik pama qaval. Ama kasik dema ama langit. Deda qa kadit tit darlis daqa qasiquat eqat luk prama qamak qatlu ralungure am qait kuait ngat da qa tiarlt angat ba binbin savarluas da ratdan sangat savuk sap mavatki dra ama nangina ratakmat pat da baraq ama quata dra dit pat. Ta dit para ngat be parlsat tatdan a rama kasik, ama ngarl mamga qatdan rama kasik, katit baqa manait tama kasik pama qaval, ama kasik diama dingit. Katit da qa qaditdit darlis daqa siquat eqa tluk ama qamak eqa tlu ralungare ama quait kuait ngat daqa tiar lat angat daqa ditdit savarvas da qatdan sangat. Katdan sangat, biase diseka lue ta quap parama galip diseka ama ama gulpgia e karl dep qa raqan iari ama quata bratdan, etakuapat, tatdan bra kuapara be parlsat. Duqurlingat ep tatit sangat sevit. Dia ama galip arlavanga. Da ngana ama rim de lungurep ngi ratngat mara maltain arla ngarit, daqua ye de tia qarlka ngia rlap ianama qavalini ruarl dingia. ngia rama rim dinginan batuganama ama piuk. Dingia katsarl nganama qalvai imak disekama rim de ngia ngi qutsarl ngiatngara pat tena masalang ini dep magat da ngi-ngia qutsarl ama makun ipseka ip ngi vas dave ba quasik amakun de tiarl qurli raqurla. Dep magat da. Ngana ma sokui i ngi prap mat ngat ba vurlvurl ta qurla de gia mastamna ep lep ngia tas tamna. Dap ngia ngiatastamna de quasik aqa ma lamas ngana ma oil da qatia qarl ngi nin iama sol. Qua ngiamu vara ngat mara luska, da kua ngen ama kabalayi ngirlan ama sol. Dep magat da nguamana beviase sainani lang ama set ngat dan i kua qua ngia tu giavap ekua ngiang ngi ngang i ngi rlap gia slingini da ngi kusarl ngn amagi. Ama kakau de dep ngi rlap ama kakau de de ngi rlap ama ama slingi semak da qarl ngi takmat na gia slangirang di ngia takmat na gia slamirang sagal ama smas iama ama qalun dama rimkun dama qalvai dama quain da piuk. Ngiatmatna vat gia slangirang di ngi mak sagal ama kakau dia ma ngi bin samagan di ngi bungmat na ngat niatrama ama gam remuk nap ngat. Ngi tiarl samara ma gumetnak ama plastic itnak di ngia tu mat ngat, da kua di ngia mu rat nganama qarliqai- ngia mu varama qarliqai bep bavurl, evep ma qati di ngia tit dingia kutsarlam. Da ngi takmat na gia ngi kutsarl gia kakau da qasa mudu ngia rlap a ba ngia rapmat ngia rapmat pama mung ama slurl ngat. Ba ngat masang. Ma kakau de ngia ngia mak di ngia kutsarl nganama mirlit i mak bangana ma sweet muli bangana ma pavqana, ba ngana ma gan. Ngi mak da sagal ngat dingi nian ama marmar varln. Dep ngararakmat nama kakaul ip masna ngerl da ngana ma lek ngana miangs. Qurli ngia duqut ngat ngara rirl di ngia rlap navaq rangat de ngi sel ngi ngan gia smas eqasa maqalian nangat, ngi sel ama piuk di ngi tas. Ngi sel nganama ama nat. Da ngi bin sangana ma qalavai ip ngia tastamna. Balara de qua lue evep lue da murl trat ama qalun ama lavu diqun naru nga ngua mit bungua rlap iana ama rleni lue murl, emurl trat ama qalun di nga ngurlap iani ama rleni de purl ama qalun. Dlep ngurlap navarangat, ngurlap navarangat da nga ra rirl ba nga rarirl ma barl ngat. Da nga rarirl bama qarlana ngat dep magat da nguatarl nguatarl ep ngua tas da qua de qua ugumnam ngat ep ngu manait tama qalain, ngu manait tama qalain ep prama luan bama gi, ama sol. Da kua kua ama qokau de ngua qutam ngat samara ma biatk i tatit tamnam. Da viang de lungure vu tas. Iang de utas ta ngana ma piuk ngatira ba ma qarlan na ngat i ngi tlu rirltirl vava ngararlim de ngi selai eatu ama ngarlang daqua ngi tlu iama qarlan naia tika ngi selai samara ma raram eraming brom na malamas ama lamasaqa arias. Rasik ba savarama, qua iak qasik ba samarama lamasaqa da qa dit ama sol itnak. Dra mit setnak baraqa malavu lure rat drlam sangming marat. Tatdrlam sangming prama rat delu rera tatding prama bra rarap sagal ama smas, tatding prama rarap dep magat da ma lavu ama quata dera ratit da ra manait pama qaval ta mem. Ta tap mat pama memisang. Qua guman qamit baqa rap piak am mem ga daqa ramat tama karuluk tama a qat dangit mak. Daqatdan setmak baqa tak mat tlungura ne mak letuaqa nemuk ama lukil itnak nepma qatdang baraqa ama ngarl nangi ip tiatding ama malanga sadama ratki arangartit dra tit sai tama smas samatki iama qalun, kua ama piuk, da kua ama quain ba ma qokau, eta snas ngat. Dangana rutlu rama lungura semuk ama smas navirl dep magat dra tlu ranganama mastamna saravanu eta tungat ivuk dama ratki. Dep magat dama ngarl nangi titakmat tama qaluna semak demagat duqua iang biabung tamarlangai diatit ama titka dasevuk, diatdan sangat epsap mavatki dep ti nin ama qalun dep magat di ianin nganama mastamna. Ama qalun de ianin brangat mara maltain. Ma qalun devie de ren mara maltain dakua mara ma kabalayi era sitmas para ngat, dep magat da ratarl nama qarlap savarangat. Dakasa resta maltain. Tarl na ma qarlapki sevuk savarama qalun. Lira raditmat nangat semak era sitmas pra ngat da naqait ki ranin mangat ira rlan ama sol vavangat kuade rok mastam ngat. Kua iang di rokmastam ngat dranas ngat taqurla i mak, tanas ngat i mak dep magat da seka ranin ama kabalayi bep ma maigi dra kut mat nangat nama amelaqat era rangdambat be tanarli ama qalak ngat ea melaqat ngatdan pra ngat dia ma mangara. Eta tarl navara ngat. Dep magat dratu ngat ip mopka dakasa ranin tararl samariat ama kabalayi nama qarlap dep magat da qua rarlan ama sol dra sistam brai edep nono tas tamna. Tatarl samara ma kabalayi mara maltain era quap ama kasika mana ma munga vama vatki qua vara erlski rot. Dama raquap vara merlski nama kasika dra quap ama kabalayi dep magat da ma ngarlnangi ki sistam brai beki guarlam dia snas ama rlangai imak. Katiarl kua ama laviam iana nin a da katiqarl utdi ama vaitmatki iama raqsaski. Dep magat diana nin bep ma mangara equlak dam ngat dep magat dase ramarai sa ruarl ama kabalayi drarlguir matki namuga, nama mugat i qua rarang brat. Etarlguir marama kabalayi. Tarl guirla marama kabalayi dra paski duqurlia biase bep tatle ama manangara da ra trai saruvarl. Dep magat da ma ngarlnangi iatatmat samara ma piktkina diatu ama qalunivuk ira boilim nangat da qua de lungure ren mara maltaim. De qarl lungure ren mara maltain de qarl di ngi pas ama mung di estam di ngia dep da dra pas ngat mara maltain delungure ta nin bra ngat nama quarit quaritki. Qua ama menit dera taraqmatnai era nguin braki dra marl matki nama pelka dep magat draies prai na ma livu dra ies na ma gumet tavanu da qaies nama gumet tavanu. Da qarlet nani gunan tiatarai dia nin i qua iavas ngat tuqurla varama mung ngararlang, da kua estam diavas ama dul dep magat diamu ngat taranu prama dul anga rarlang, etana madul ngara nin mangat. Nani tiatrangat dia nin brangat dap tiavas ngara dap ti guirl mak nangat mara maltain nama qavetka ira marama mungat, daviang ama qavet de ra tangil dama korit, dama korit, da na qatki ranguin manet, ep ngi tap dama qalun a tia tia tia nin mangara marama meltain ia tiquirlmark nangat be title ama sungat ia maltain iatas ngat dep magat dia marama qarui dia nin bra ngat diatu ngat tuarl ngat tuarl ti nin bra ngara dia tungat luarl evuk elue vepba bup ti nin bra ngat dia tuiang duarl dap ti pas iang dia nin bra ngal be parlsat. Depmaget daso ruquanak iawap, sket dra nin ama mastamna nasat. Tika lungra ramasmas de lungra varama qua ngi tak mat nigia slangirang babas, ngi takmat nigia takmat nigia slangirang babas de sagal tia mastamna ngan tia qalun ngan tia, gnat ep ngia tas. De maget dama.